Couleur jaune indraiky mazava de lay raha tiagna aseho raha tiagna hita satria izy môra hita de zegny zegny no <hesitation> atô <hesitation> jaune de raha tonga antsaigny agnahy zao masoandro izy koa fa mikoragna hoe jaune.